انا اشوف انه مو مهم جميع الشباب يشاركوا في الامور السياسية الا اذا كان هذا تخصصهم، لانه صراحة <hesitation> يكونوا يجيبوا لنفسهم وجع راس وكذا، ودائما ضغط وليهم ارائهم، حلو الواحد يعبر عن رأيه ولكن في حدود ونطاق، لكن ما يسوي منظمات ويسوي شعارات ويسوي اشياء زي كدا، ممكن تضره يعني مع مرور الوقت وزي كذا مع بعض الدول انه ما تحترم حرية الرأي.